<noise> Mety mitombigna ihany le izy satria misy fotoagna anao sady tsy mety aminao ny akaty ô de tsy mety aminao koa ny ankilany, sady anao misy fotoagna na hevitry feky tsisy aminao de zay tapakan'ôlo ake fogna to de arahinao fa anao efa tsy tsy mamoaka hevitra.